Ny plasin'ny zavakanto amin'ny fiarahamonina: zavakanto mampianatra, mananatra no fialamboly salakady nahafahagnantsika magnaboàka raha avy am-pôntsika ho regnin'ny ôlo jiaby.